Alura ëntà andé sül mutur dë ricerca, cerché l'aplicasiun che ün a völ, pöi apres la la dëscarie, pöi la instale e pöi dopu a s'fan i vari setage a s'pröva s'a va